Poloniape <noise> jeta yau kaovireta <noise> soreta jare nesereta <hesitation> roji jei superetavae <noise> jaeko mopeti <noise> empanada ruski jei supevae <noise> jaeko, relleno de carneyae yande <noise> supeva, colunca <noise> jaeko tembiu kusipegua oyeapo horno pe, jaeraiñovi ñanoi jokope botviunca jokua jae crema cocida, yau <hesitation> jakuvo yave jaeramiñovi ñai ñanoi tortiyareta, kua yandepuere yau horno pegua, jaeramiñovi fritao <noise>